Karazana akanjo zao an misy: body, kazaka, t-shirt, chemisy, de fomba fampiasana ananjy: matetika monko le hoe andro le hoe mafana anao mampiasa ananjy an: le tsy de ma gené anao loatra iny, Karakaranzany zao ny fomba fampiasako karazana akanjo.